<noise> ta ye ya'a lo kile ajnu nkaso ye lo yeeso naá kuu ta ya'a huajillo, iyo ye lo yetu te iyo ye lo ña yetu, te iyo arbolito lí, ta ye naá lo yetu te lo kile ajnui comida naá, iyo livi ta ye yuku lo ku kee nka nuu comida naá, orre kileva'a nkaso ndeyu naá te kua'a ye lo kuu livi clavu, pimienta, comino, nduvendo, livi oregano, lujua ní ta ye lo kile ajnuso naá te na ndɨ'ɨso nda'a yɨjlɨ, mino ñulavi, kulandu. <noise>